DNA-et vårt er det same frå vi blir fødde til vi parkerer tøflane og kler på oss trepyjamasen, eller kor sant er eigentleg det?

Therese Haugdal Nøst, takk for at du kjem hit og velkommen .
jo .

v du har tenk å prøve og forklare til meg og Marit. før du før du kom inn i vårt studio så diskuterte vi litt \noko som som vi researcha på deg, nemleg at DNA-et i kroppane våre kan endre seg på ein eller anna måte, og det var litt sånn derre, det var litt merkeleg. eg trudde DNA var noko som var sånn absolutt det liksom uansett kva som skjer i livet ditt, DNA-et blir verande det same. det er i ditt DNA liksom. det er ein sånn ein saying. har du lyst å forklare korleis ein kan forandra på det?
jo nei det er jo som du seier, DNA-et er jo litt fast, og det er jo det som er så fasinerande fordi DNA-et er jo det same i alle cellene dine, så korleis i all verda har du då ein augecelle og ei levercelle og eit hårstrå når DNA-et som ligg bak det er akkurat det same.
ja.
så cellene har fått ein kode som dei behandlar på ulikt vis, og då bruker eg å forklara det med at som ei notebok så er DNA-et, så på kvar sånn notestrek så står det jo koda inn kva det betyr og viss du kan å spela eit instrument, så kan ein ta den notelinja og spela det, men det blir ulikt om ein gir det til ein trompet, eller om ein gir det til eit piano så blir jo det litt annleis.

for så at då det som blir verande heilt identisk uansett korleis du vrir og vender på det, det er melodien, altså tonehøgd og sånt, men du kan forandre på uttrykket?

ja sånn at det som då er det kan endre nokon små ting i DNA, og det har ein gjerne høyrt om då som mutasjonar som skjer at den koden endrar seg bitte litt. men for deg så er jo alle cellene dine allereie ute i verksemd, så det er kjønnscellene sine mutasjonar som vil ha nokon ting å seia for ditt avkom, men for deg sjølv så er jo alle cellene utskiftbar heile tida, men epigenetikken styrer då uttrykket til noteboka i kvar celle.
det er veldig interessant altså epigenetikken styrar uttrykket. alt er så episk i vår tid så film er episk og veret er episk og maten er episk. kva betyr epigenetikken?
ordet epi betyr berre over, så det er det som ligg utapå DNA-et, sånn at DNA-strengen er jo gjerne ein sånn vridd stige som ein har sett bilete av, og så ligg då epigenetikken som innpakninga. og jo meir innpakka, jo mindre tilgjengeleg er jo DNA-et, så kvar celle har ulik innpakking sånn at ein kan gå inn og så få ulikt genuttrykk fordi at cellene har ulike delar tilgjengeleg, og det kallar ein då epigenetikken, det som ligg over DNA-et. og epigenetikken er sånn sett volumknappen i noteboka, så det er kor høgt speler du, så kvar gen kan liksom skruast av og på med genetikken, så kor mykje du får av det den gensekvensen er liksom epigenetikken.
ja det er den fløyelsmjuke kva heiter det for noko sånn derre nei eg prøvde å komma på eit eksempel på eit eit eit soft instrument og så og så setja det i kontrast.
ei harpe?
faen eg var ikkje så fornøgd med meg sjølv. eg kan namnet på nok instrument.
men det det som det som eg kanskje synest er litt sånn vanskeleg å forstå det er altså epi det er det som er over så eg forstår at det det er ei ramme rundt DNA-et så det kanskje beskyttar det. men så men så er viss det må beskyttast så er det jo for at det kan påverkast.

nei så det den stabiliteten som ligg i DNA-et for at det skal vera fast er jo veldig avhengig av at det er pakka inn, sånn at viss ikkje så hadde jo DNA-strengen vår vore ganske utsett og sårbar, viss den ikkje hadde vore så godt innpakka, og så har det jo òg med lagringsplass å gjera, viss den ikkje er kveila opp og pakka inn så tar den jo stor plass.
men er vi er er vi menneske i vårt kvardagslege liv, driv vi og pakkar opp?
ja og det er der det blir så spennande fordi at DNA-et er jo litt sånn fast som du seier, og det er jo den arvelege biten som vi snakkar om, men kvar kjem miljøet inn fordi miljøet kan påverka epigenetikken.

herleg for at no har vi liksom no har vi komme til det som er etter ein sånn litt lang intro så er det det du forskar på då, så så det er det eg kanskje burde ha sagt i starten, men du tilhøyrer forskingsgruppa i systemepidemiologi.
å seia det .
ja som som forskar på korleis ulike miljøeksponeringar påverkar kroppen vår. og nokon veit vi og nokon faktorar er det no i 2018 19 så er det såpass opplese og vedtatt at viss du røyker så påverkar du genetikken på ein miljømessig måte.

eg veit jo at ein kan få lungekreft og bli sjuk av røyk, men men eg visste ikkje at ein at det gjorde noko med genetikken det.
det er akkurat det her eg jobbar med. så vi har gjort eit studie på lungekreft og sett på røykemarkørar fordi det epigenetikken då det er sånne små flagg inni DNA-tråden. og vi har då sett på kor mange sånne flagg som vi kan knyta til, og så sjå då i blodprøver frå ein studie vi har, Kvinner og kreft, der vi har sjeldan materiale der vi kan gå inn og så i kvar blodprøve analysera den her DNA-metyleringa som eit eksempel på ein epigenetikk, sånne flagg, og sjå er dei ulik hos dei som røyker og dei som ikkje røykjer.

er du røyker no? har du røyka før, sånn at det visast i epigenetikken om du slutta å røyka.

kva du ser viss du hadde sett mine gena eller mitt mitt blod, kva du såg såg då?

og det påverkar ikkje berre det er ikkje vi snakkar ikkje berre om lungekreft. vi snakkar ikkje berre om at røyking har noko har ein sånn epigenetisk innverknad som gir oss lungekreft men det er andre ting òg?
ja vi ser mest då på dei markørane som har med den eksponeringa du har hatt då, sånn at vi prøver å finna markørar som seier nokon ting om framtidig sjukdom, men for å komma dit så må vi studera meir og kva vi skjønner av dei epigenetiske markørane om eksponering. så vi har no då jobba mest med lungekreft og røyking og eg skal få lov til å fortsetta å jobba med det, men det finst jo mange studiar som knyter det til anna type livsstilsfaktorar. BMI, nokon ser på trening, nokon ser på. at faktisk så kan ein gå inn i epigenetikken og sjå kor gammal ein er og kor lang tid i livet ein har levd, og ein kan predikera altså estimera kor gammal ein person er basert på dei her markørane i ei blodprøve.
så du treng ikkje å vita det. du kan få blodet mitt og så treng du ikkje vita kva tid eg er fødd og kor gammal eg er?
ein kan gjera det.
stilig.
jøsse namn.
ja.
å.

det kan ikkje bruka det til å estimera alder på kven som helst.
nei så det er ikkje noko som politiet har fått .
dei gjer ikkje sånt.
nei.
nei fordi at det var eit eit stort gjennombrot innanfor både kreftbehandling og forsking i 2003 der vi fekk kartlagt DNA-et vårt. og er det då liksom frå start til slutt i den her litle vindeltrappa som vi kjenner igjen frå bileta så så veit vi kva alt er og korleis det skal sjå ut eller?
å det høyrest bra ut, men vi gjer nok ikkje det . og sjølv om ein kjenner notesekvensen så har ein ikkje skjønt det derre med kva som står om volumet enda og kva instrument som tolkar kvar notesekvens.

det er mange småsteg der som enda ikkje er heilt kjent.
eg har kan eg eg har litt lyst å gripe fatt i dette at du også er statistikar.
eg lèt som eg er . eg har brukt statistikk som verktøy oppigjennom det har eg gjort.
ja fordi at ikkje sant når du bruker statistikk i i i forskinga di, kor mange pasientar må du ha? kor mange gonger må du gjere same øvinga før du har ein validitet som gjer at du at du kan seia noko fast? no kan du no skjønner eg at vi er på antydingas nivå eller vi er på vi ser nokon teikn ja.
ja. vi kartlegg akkurat no.
ja ja.
vi har.

i heile Kvinner og kreft då, som er 170000 damer, så må ein opp i så mange damer. av dei så har vi blodprøver frå ca. 50000 av dei, og igjen av dei 50000 så har vi no då venta i tolv år kanskje og vi har 130 lungekrefttilfelle, og så har vi funne nokon som ikkje har lungekreft.

for vi må ha fleire, og vi må sjå om det er likeins andre plassar fordi det her statistikken inkluderer nokon ting som vi omtaler som omicsdata.
omics?
omics så og , det er veldig mykje sånn artige namn ein kan henga seg opp i, men alt det der refererast då til som omicsdata, og f.eks. det der markørane for kvar blodprøve så har eg 450000 tal. sånn at ein må gjera ein god del statistikk og ein må halda tunga beint i munnen når ein held på med det her då, for kva har vi eigentleg funne ut?

ja.
og 130 som som har fått kreft.

nei, men vi har norske damer sånn at heldigvis så er det ikkje sånn sett veldig mykje lungekreft iblant dei.
å ja ok. vi er liksom på den andre den andre sida eller på den.
men i dag i Noreg då så er det jo like mange damer som menn som får lungekreft og damene har tatt igjen menn sånn at no er det likestilling i på lungekreftstatistikken.
det det var ikkje vanleg for damer å røyke før på kva det var 50 sekstitalet, sånn at det det tidlegare så har lungekreft vore ein sånn typisk sånn gubbesjukdom men i.
men i min generasjon så endra vi på det der.
ja dokker .
yes.

dokker tok sneipen.
vi tok sneipen . det er sant.
men er det altså vi vi har jo nemnt røyking for at det er jo ein ein ganske sånn kjend miljøfaktor.
og sterk ja.
er det og sterk ja ikkje minst.

ja nemleg.

ja nei det er dei litt som du seier då dei intuitive sterke miljøfaktorane dei kjenner ein jo kanskje til at har meir påverking medisinbruk, sånn luftforureining, ja, men det kjem litt an på kva av dei her omicsnivåene ein kikkar på. vi når vi kikkar på epigenetikken så er den nærare DNA-et. den er meir stabil enn om du skulle ha sett på genuttrykket for eksempel, så eg har òg vore mykje studiar der vi har sett på om kaffidrikking har nokon ting å seia for genuttrykket i blodet til damene vi har der og då.
fann dokker noko?

der må ein igjen halda tunga rett i munnen.

men du har jo den her altså det er jo litt sånn interessant. vi hadde jo ein stor debatt rundt er du fødd sånn eller blir du sånn ikkje sant.

det er altså sånn at vi er fødde sånn men vi endrar sånn.
ja.
er det sånn.
og epigenetikken har litt meir i vorte sånn, sånn at DNA-koden er meir eller mindre uforandra, men det du lever som det kan vera med å påverka epigenetikken din.
ja det har vorte sånn ja.

men viss vi då viss vi då tar dette her med at folk sluttar å røyke eller jenter kvinner sluttar å røyke og sånn så seier du 30 år enda 30 år etterpå så ser ein at dei kan få lungekreft, så det er ikkje noko håp. dei kunne berre fortsette å røyke altså du.
jo det er det som er det fine. lungekreftrisikoen dett eigentleg ganske fort, sånn at det er berre den påverkinga på epigenetikken som hugsar at du har røykt, men kva den funksjonelt betyr i kroppen som heilskap det kjenner ein jo ikkje godt nok sia det tydelegvis er sånn at lungekreftrisikoen dett med ein gong.
så i den herren den herre DNA-kjeda så etter kvart som åra går utan altså som røykfri så firast det eine varselflagget etter det andre ned også.
så nokon endrar seg med ein gong og nokon endrar seg sakte, og sånn er det litt med epigenetikkene då. den er litt påverkeleg med ein gong og nokon ting er litt tregt, men den er tregare enn genuttrykket i alle cellene då.
men men kort fortalt så så kjem vi til verda med eitt sett med DNA, og vi forlèt verda med nøyaktig det same settet med DNA.
nesten.

ja viss det skal ha nokon ting å seia for noko anna enn berre ditt liv så då på ein måte døyr du med den mutasjonen som skjedde, men viss den mutasjonen i ein av kjønnskromosoma så blir den jo med vidare.
er det nokon eksempel på det? har vi altså er det er det blir det er det noko dårleg som blir med vidare eller er det noko svakt eller?

ja .

einegga tvillingar burde vel ha relativt same DNA-samansetning?
einegga er vel det same heilt det same ja?
er ikkje det det?
der skal koden vera akkurat den same.
heilt identisk, men så enkelt er det ikkje .
ja, men så enkelt er det ikkje og der kjem epigenetikken f.eks. inn. du kan styra korleis uttrykket av den DNA-tråden som er identisk blir uttrykt i cellene, så inni mors liv så kan to tvillingar ha det litt forskjellig, så når dei kjem ut så er dei ikkje identisk.

litt sånn litt sånn.
å ja er det sånn rett og slett miljøet i og berre.
og der er då er då der miljøet kjem etter arven. der har ein eit eksempel på at miljø kan komma og påverka genetisk kode som er lik. ja.

og det herre avkommet då likna jo hadde ein heilt anna farge enn den herre stammora då frå genetikken, men då er det ein sånn type faktor at det det det er ein litt sånn anna prosess som skjer i utviklinga av det her fosteret då.
ja og no hugsar ikkje eg heilt kva den katta heiter, men eg ser ikkje bort frå at derre er eit døme på epigenetikk for derre mønsteret i sånn kattefarging det er ein epigenetisk mekanisme.

kva tenker du om denne epigenetiske forskinga? kan den har den potensialet for å for å gjera verda til ein betre stad å vere på?
ein kan håpa det.

den oppdagast for seint, og vi har ikkje noko bra verktøy anna enn den diagnoseforløpet som skjer i dag kor du går til legen med symptom som kanskje fangast opp tidleg nok fordi lungekrefttilfella er i stor grad med spreiing. og då er du på ein måte komme for seint inn i sjukdommen.
til å bergast.
du må litt tidlegare med behandling, så viss epigenetikken og markørar som vi bidreg med å få fram kan bidra til at ein dag hamnar vi der så er eg fornøgd.
kunne ein funne ein måte og så reversere dei her markørane på at ein tok ein sånn her anti-røyk etterpå som som påverka ja ja ja som påverka i motsett retning av det nikotinet og tobakk, tjære og alle dei andre giftstoffa ?
ja .
ja er det sånn at er er er det sånn at sunt liv godt sunt liv er den typen motmiddel?
jo litt sånn. ein veit jo ikkje heilt nok då, men sånn at her hamnar vi tilbake til statistikken og kor kva styrke vi har til å kartlegga det her her, men antioksidantar f.eks. kan vera med til å trur ein då stabilisera den her markørflagget i DNA-tråden. så sånn sett ja.

korleis hamnar ein i ein sånn type jobb? korleis korleis blir ein systemepidemiolog?

eg gjorde ein doktorgrad på miljøgifter i Tromsøundersøkelsen. og der òg var det det at eg kunne gjera statistikken sjølv som gjorde at eg fekk gjort mykje spennande der, og det var ein god utdanning med bra statistisk innføring som gjorde at eg har vore klar for å seia ja eg kan gjera det der så.
men det starta jo på ein gard i Nord-Trøndelag med ei nysgjerrig lita jente .
ja ja ja .
er det noko der du hugsar at har har bidrege til at det er noko du har valt å ta med deg inn i som ein profesjonell karriere rett og slett det å søke svar på ting som du lurer på?
litt sånn nysgjerrigheit. eg har vakse opp i fjøra og gå å spekulera på kvifor ein har blekksprutar som går opp og ned i vatnet, kva gjer ei glasmanet, sånne ting.
kan du forklare med blekkspruten?
nei altså kva er det som det var det som bringa meg inn i å studera biologi då at eg lurte på korleis ting fungerte.
ja.
korleis kroppen fungerte til ulike dyr og dermed så hamna eg på biologi, og så gjekk eg vidare på toksikologi, og så hadde vi ein god del statistikk.
og toksikologi kan vi seia kan du forklare kva det er for dei som ikkje kjenner det ordet frå før av?

kan du svara kort på kvifor blekksprutar går opp og ned i vatnet?

nei dei dei har sånn derre eit sånn veldig porøst skal kor dei då bruker trykket til å styra kor mykje luft som går inn og ut, så jo lenger ned, jo mindre luft kan det ha, noko sånt.
det var den korte varianten så er det heilt sikkert ei heil avhandling om berre det å.
ja . eg hugsar det fysiologibiten når eg studerte det det var det eg synest var spennande, så det er kanskje det som driv meg litt vidare no òg då.
du har allereie nemnt Tromsøundersøkelsen som vi må jo seia to ord om. det er ein undersøking som har gått føre seg no over mange tiår kor Tromsøs befolkning i ulike mengder og og variantar kjem til og blir tatt blodprøve av og målt og vegen og alle desse her tinga som brukast til forsking og som er kanskje i alle fall er Norges største helseundersøking og som står på statsbudsjettet. men sei meg når eg har vore på Tromsøundersøkelse, har du sjekka eller har nokon sjekka mine blodprøvar for miljøgifter?
det skal godt gjerast at du er ein av dei, men det har vore ein studie der vi har sett på eit veldig spesielt design som ingen kunne gjera elles i verda kor dei same folka har møtt opp sia syttitalet. og når dei har gitt blodprøve så har vi fiska opp dei same, og så såg vi på at trendane av miljøgiftene gjekk ned for dei som var forbodne, så det var ei gladsak.
å DDT mindre ja.
mindre DDT.
mindre DDT ja .
så det som ligg i frysarane borte på Institutt for samfunnsmedisin av blodprøvar det er verkeleg gullmateriale.

så bra Marit at du og dine medsøstrer og etter kvart også menn møter opp og gjer dei her greiene men vegen vidare.
ja.
eg tenker det her er jo det høyrest jo ut som eit sånn uuttømmeleg tema for forsking vidare. kva er det du gir deg ut på no?
ja nei det veit ein jo eigentleg ikkje kvar det endar.
følge pengane sei.
ja ja det er litt sånn då, vi må jo få pengar til å gjera dei her studiane sånn at og dei her analysane av DNA-metylering i blod, det er dyrt, så vi treng ganske mykje pengar for å få t.o.m. gjort dei 130 blodprøvene så gitt at ein får pengar til å fortsette å halda på med det her så synest eg det er såpass spennande at det vil eg vera med på.
vi kan vel seia at dette miljøet som du tilhøyrer er eit ganske stolt og anerkjent miljø leidde av Eilif Unn i mange mange år så som no er pensjonert forskar men sikkert er der innimellom å trekker ein tråd eller ikkje.
ja absolutt.
sånn at eg reknar med at dokker dokker har litt status når det når dokker er ute og søker pengar , men dokker har også ein ny og ung generasjon inn i dette. kor mange folk er det som tilhøyrer den gruppa i dag?
vi er vel mellom 25 og 30 stykk og vi prøver jo å bringa arven vidare. vi skal prøva å forvalte dei blodprøvane og dei spørjeskjemaa som alle damene har gitt, sånn at det blir mykje nyttig helseforsking ut av det.
og vi det er det her noko som går føre seg ved alle universitet i Noreg?

ja Institutt for samfunnsmedisin ved UiT Noregs arktiske universitet?
det stemmer og det Kvinner og kreft-studien og Tromøsundersøkelsen er to veldig store, fine studiar.

ja.
ja eg har sett det etter kvart eg som er litt sånn frå utsida av universitetet at skal vera stolt av Tromøsundersøkelsen her ved universitet i Tromsø Noregs arktiske universitet.
ja.
rullar betre og betre på tunga det her no ja .
men vi er jo då òg avhengig av at folk møter opp når det spørst at folk spør fyller ut spørjeskjemaa sine og senda inn blodprøver og møter opp.
ja. ja ja ja ja. nei det er klart om dokker blir litt sånn prisgitt det. forskingsfeltet om 50 år er det igjen same at det det har med pengar å gjera eller ser du allereie no nokon sånne her moglege ting som du kunne tenke deg veldig å sjå vidare på? det er sånn her, får vi meir plast i blodet, eller sånn ting som er litt opp i dagen no då?
ja det har vi faktisk diskutert , men eg har jobba med blodprøvene i då i ganske mange år og eg synest det er veldig mykje spennande kor mykje vi kan læra ifrå ein blodprøve, og det å kartlegga markørar i blod som eit relativt tilgjengeleg prøvemateriale frå eit menneske, der kan vi læra mykje.
ja.
så om 50 år så håpar eg vi har lært massevis og fortsett å leita etter nye ting ta med oss det vi har lært av og så sjekka nye ting, det vere seg plast, eller kva vi trur vi har eksponert for i dag. har vi det i blodet så er det jo inni oss.
og då vil det også kanskje vere utvikla ein kunnskap som ikkje berre forskarane på Institutt for samfunnsmedisin kan, men også legane blir utdanna i fordi at eg antar at i dag så kjem ingen lege til meg og seier ja Marit, det er så og så lenge sidan du slutta å røyke og no ser vi at det er ein liten fare for at du utviklar lungekreft. det er ingen som kan gjera det i dag?
nei. vi er nok meir på grunnforsking, og så kjem då det og så omsetja det til ein klinisk kvardag til noko som er i praksis på sjukehusa det er vi eit stykke unna, men vi håpar jo at det vi gjer, bidreg til at det ein dag hamnar i ein sånn setting. ja.
fantastisk.
veit du vi seier Therese Haugdahl Nøst, 1000 hjarteleg takk for at du kom hit og køyrde det litt sånn vaksenopplæring i i kva som bevegar seg inn i kroppane våre og og også den spennande vegen vidare innanfor eit viktig forskingsfelt, så tusen takk for at du kom.
jo tusen takk for meg.

ho Therese Haugdal Nøst kan du lese meir om på UiT punktum N O skråstrek femti, elles kan du høyra fleire forskarar på i iTunes, Soundcloud, og då heiter vi Observatoriet. søk opp Facebooksida vår som er Observatoriet podkast og vi høyrest! ha det godt!